Raha iaho zany ny hoe afaky tao zash ha- hilalao echec hoe mahay indrindra zany da gne raha haniko da miditry agnatine fikambanane magnano an'io raha io eky zany ah da aveo miagnatry magnazara tegna mba ahafahagny miomagny mialoha zany satria maro avao koa gn'olo mahay anazy.